Tegna miala tsiny patron fa nisy raha urgent be notsaboinay letry nandendeha njeo, de zay vao afaka miala antragno de hitagnao kaofa tarabe igny miala antragno de takatra embouteillage koa lasa nitombo feky hataragna igny tegna azafady feky patron.